<hesitation> Tielɔ rǝkɨsa wɔɔ, wǝ ri tɨrɛ yayǝ́ǝ fɨ yǝ ŋ karɨ otucii. Donc wɔɔ, <hesitation> wǝ lee kpii a la ka nyɩŋ tie ko wɔɔ ŋ nya ŋ ponu ko wɔɔ, onuŋ ŋlǝ̈ a láa taa ŋwǝ. Yáa karɨ tie yǝ ŋ ci ke ci na vɔɖǝ kǝ́ lǝ vɨ e ci ǝ fɨ ŋwǝ a lɔ. Kǝ́ kɨto? Etierɛɛpǝ wɔɔ, láa caa mɨ ŋ tii rɛɛwǝ wɔɔ, no oŋuŋkǝ kɨto wɔɔ, láa caa lǝŋ tii. ŋ caa rǝ sa ŋ pǝ rɨ sa ŋ mǝǝnɨ epipǝ kpookpookpo ŋ tɨnɨ. Kɨto wɔɔ kɨ ǝ pǝ fɨ tieyǝ rɛ lo wǝpweta ɛɛ a lɔ wɔɔ, o lóo ɖo no wǝpwetaakpǝ kɨ a karɨ ŋwǝ e ci kɨ e ci ǝ fɨ ŋwǝ a lɔ. Mɨŋkɨsa wɔɔ, e ci ŋ yǝ ǝnɨ wɔɔ, lóo koru e pe tii rǝ gukpǝ, jufuŋrǝ ŋ re <hesitation> lö kɨtuulukǝ. ŋkǝ a la ka nyɩŋ tie ri ŋ tie wɔɔ, ŋ lóo poŋ ayɩrɩ mɨ ǝyǝ ǝnɨ ko wɔɔ, kǝ fǝ. ŋ́ ne ceeni nɨ. Lě di- dielɔrǝ rǝ feesa wɔɔ, ŋmǝ ŋ́ náa tɛŋ wǝ lee ri tulɛŋɖɛ déjà mǝŋ a la nya ǝ lǝ fɨ pwetaaye wǝ́ lǝ̈ ŋlǝ̈ a la nyɩŋ lë tie la nɔnɔmɛ kǝ́ ŋ lǝ ŋ fɨ wɔɔ, a wɛɛlɩ mɨ ŋwǝ ŋwǝ ŋkpɛ ŋ ke tii nǝ ǝtǝpǝ ŋ kaa pɨrǝŋ rɛ ya náa tɔɔ ŋwǝ wǝǝ. <hesitation> Wǝ́ le ke tii nǝ tǝ lemi wɔɔ mɨ mɨŋ pɨrǝŋye lee ci pɨlo kusuŋkǝ wɔɔ, alo kǝ́ pɨ lée yee wɔɔ pɩ ŋ ŋʊrʊ otuiye mɨŋ otuiye pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ pɨ tie lo yurǝ kǝ́ ŋlǝ le cii rǝ sa wɔɔ, tout d'abord o loh ko o loh koo tu ǝtǝpǝ we kpɛŋ sɩnapsɩ wǝ ri ǝfǝŋpǝ lotofǝŋpǝ sa wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fɨ o ko tuu ǝtǝpǝwe. Wǝ́ ǝ lǝ kǝ fɨ o lo tuu ǝtǝpǝ we rǝkɨsa wɔɔ, e ci e ci ekini wɔɔ, ŋlǝ̈ a lóo ru mǝ pɨle pi wǝǝ, wǝ́ wǝ́ o lo ko tuu wɔɔ, pɨ ŋ ci o ku lǝ̈ kǝ́ pɨlo kusuŋkǝ lo otui. Kusuŋkǝwe lo otuiye yǝ kaamɨ kǝ́ ǝ lǝh pǝ a pa taa rhume <hesitation> rhume ta dibonnère, bonnère, jinni o lóo fuu jini yi wǝ́ o lo fuu ji- jini yi wɔɔ, wǝ́ lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ fuu <hesitation> tusa ǝfǝŋpǝ kpetesii, o lóo fuu ŋwǝ meeme erifǝŋpǝ cafɩ wǝ́ a la lɛ wɔɔ ke ci ǝ fufu pompom casie ceŋceŋ kɨ ǝ fɨ a kʊla ka lɛ e leh ci e yee kʊrɩye la valise na anyaŋyǝ, na afʊkpa mɨ otukpii. Wǝ kaamɨ we yǝ́ǝ fɨ yǝ ŋ pɨ tie lo yurǝ.